Ôhatra zao <hesitation> i zah ny atô entrée zao manajary atô lasary tomate hely i, de avake aminje kô rô oh, ôhatra ravin’ambizaha afangaro vanille, matavy be i, de dessert amzay oh, <hesitation> to de malaka ôhatra cocombre zao, teteigny madini-tapatapahagna madiniky, atao lasary de atô kaka-kakazo hely atô brochettes igny zay, karaha brochette.